عادة أتفقد هاتفي حوالي، خمستاش لعشرين مرة في اليوم تقريبا. ممكن يكون عندي رسائل، أو إشعارات، من تطبيقات التواصل الإجتماعي، أو البريد الإلكتروني، اللي لازم أطلع عليه بشكل مستمر. إذا كنت مشغول بشيء معين، يمكن أترك الهاتف شوي. لكن عادة، إذا كنت في فترات فراغ، أو بمكان عام، التقطوا واتأكد من الرسائل والإتصالات، اللي وصلتني.